Wukathakanizya eritsumba enyungu wukowoyayu yomobuthimba nesabuni <hesitation> wabyoya mwesabuni eyosi yabihenia then neryu ibwa iwatsuka obutsumbe bwawu. Wama iwukatsumba esombe, wama wukatsumba enyama then neryu iwasarangira mwenyama kwihi nakandi iwatheka mwesombe neryu iwathekakoliku <hesitation>